Tena tanjona kely amy paosy jeans eo igny zany igny fasià briquet igny, la zay ahaizako azy na hoe paisy secret moa hoy fivolagna azy matetiky koa.